Ukeey wara mak ti ñáan mëndik ci mţijëpërose. hum maŋal pëpën ţiţëko ţi mciţi pëband ţëkoţëlon amjabe icësarek mberaţ nduţa këbandaaţu dul kon bi baţaf joon bëga mëcësaba këwëbët amëcësaba mëcësaraba ucaw mdikë mar ujun, kon ukeey awara mak diñáan najín.